Añeteteko oime jokuanunga, eri se aikuayave, jaeko oo ñimague, jare sembaeava, erei jukurai yave, jeko outa seve mbarandu tuisagueva, baerako jokua oyeapo jare mbaeko oñeomi jokope